भिबिन रन्धन् पद्धोति ए खद्दो पोस्तिकोद् मुइलोद् जोथेस्तो पोभप् पेलबो परे। जेने पनि वित्ति रन्ध पद्धोति, जेने रन्ध पनित् पनित् दोबिबुत् वितमिन् छ् अरु भ् वितमिन् दोरे, वितमिन् हेरए जबो परे। किन्तु उतलले पोतसिरम् अरु, अरु केल्सिअ मोदोरे, खनिस् पोदर्थो धोरि रखर्, धोरि रखद् हहैकोरे। अरु भपोद् दिय एतकुमोन् रन्धन्, जिए, जिए वितमिन् अरु खनिस् पोदर्थो हन्ग्रखोन् करद् हहैकोरे। हग्पसोलि पोस्तिकोद् मुइलोद्, हेरुअ नुपुर लोइके, न्गनि बोलो एत एक् कोक्रिस्तो उपए।